ايه عدد الشبابيك اللي موجودة ف المكان اللي أنا بشتغل فيه ، أعتقد إن المكان اللي انا بشتغل فيه اللي هو الجيم يعني أو الصالة التدريبية ، هو مكان كله ازاز ، أو كل اللي باين من بره ف الشارع باين عندنا الصبح وبنبقى فاتحين عادي الازاز بس هو مفهوش تهوية أوي يعني ، مش بنهويه أوي دلوقتي عشان مثلا الجو برد وكده بس هو في اماكن عادي تهوية فيه وأعتقد ان هو كله ازاز يعني أنا شايفه الشارع كله وانا قاعدة ف الجيم بجري على المشاية بتاعتي فأعتقد إن هو كله تقريبا شبابيك